Toh lokaci tikangi ka ma dengu toh sai jamin dima a bakwara kakari jamin dima ka babuya kan kana ma saguchew na numini toh fere maya ma janwa yi tono. dole ma saruwei che don deruwai iri kin yo ba bachi ba gonyo toh kamo bashir bagonmo nuwa bui. ka nua bui mere pere ti damuwa bongo mo kasgu ngynou digin tono sai toh kulun ma kinon yi pima tiba. kawu kun ye a- a nwaya nin yito noya bash buri a noya kafan buri no ya nin ito. no ya kafan buri a- a toh ka no ningu kikari na. no ya nin yito toh mo ma ya jagan buri ma nyegu fina hakuri tiba mo nyigu pima hakuri tiba digin tono kama che min mo ma janwai toh wu miniwe ba kwarama wei ya- ya ner ba- ba mene mina ba kwarama toh, ba buya ka nin gu iri tiba mo bur ma yerengu tiba ma nyigu gargadi tuba yanda ku don ka faran buri pima ma ti dawainiya bongomau. ma deruwai ma kasawai nyenou ma nuwaei kanacha don tono lokachi ka ma kwei nur ma ya sar che ne a mer bi yasar che ba kwara bo ka nurbu buri. bu nowoi nye ki? kaga to damuwa ai. Don tono dole kawai ba kala ba kalamin sagu che pima. Lokaci kingi bu ka- a bu kakari pumai. yo yikingi dewi sweli kun yo bachi bagwanyo a toh ka bachi nur bui wu kasangawu nyino wei? wi mo maigida. Don tono dole kawai mo mer ma ma sugu finan ma yerengu fina mer mo ma ya ma janwa yi tono. Toh ka mu jundi yi tono mer ma ji dwei mai ai ka nu buma yi ara kasawei nyino wei? we moi digin tono nurba yiba kwara digin tono mo ma yu jagon bonyo pumau mo ma fangu fina tiba ma nyegu fina gargadi no ya nin yito no nin nju- no ya nin yito. no nin nju don tono dabu ba bi ningy buri kagani. Toh nurba mwa lokaci ka ba kwai bakwara ba kwai ma. ka- ka buya ba bu ya mwangune bkwara tilabirwai hali wu ya kundi. Toh wo hali ye ya kundi don tono bur ma miri tiba mo mere mo nyigu pima hakuri. Tu mo ko somma ya daidai. toh ma nyigu pima gargadi toh wo a- a wo ba nin nyena bu nin nyena. ka yi nin iti ko nin yito mwamura chuuta yir we. Toh kama che mi mo ma janwa yitono toh mer nuruwai bu buri ko dima ninga donoki don tono mo ma ya jangam. buri mo ma ningu rayuwa mo duk to pima nini yika jaku mo dima. ba ma nyi pima hakuri. ba ningya tu wo iri kakari. no ya nin woyiri kikari. a- a nurba ningau surutu ha toh surutu wi yogu miruwie. a Bu ningya yito. noi ya charei kabu chagu na, bakwaran ba kogo. Toh andi tilangu nyendi su yakundi ba dei. Toh mer amfani ya cha ki? no andi rue ngu yiru kin yi- yi jaku bakwara yirwa ti nyai. Toh don tono ka ba buya ningu ti nyai, toh no wandiyirwai mwamwa. don tono mo mai gida toh gargadi pima ningu maya ma janwa yi tono. toh ka mache kin mai janwa yitono wu menemmwe lamau we?don tono ma miringi tiba ma miringu rayuwa mo har mo ningu adduai Yamba ba dei pima ma ma ya chewi tikingi, sai hakuri bono pimau. ma nyigu pima hakuri ti ninga ya daidai mo yerangu pimau. mo nyigu pima hakuri mo yerangu pima mo nyigu pima hakuri har ito- har ito ma ningu addua bu murungu rayuwa bur tiba bu murungu rayuwa bur tiba ma janwa funu ma ningwa nye ki? ka nuri bwui buri yi kasangu nyeno ki yo. wi mo don tono mo ya jangan. Toh ma miri tiba ka gani. duk dawainiya wu yi ninga buri ya sonmmo dai dai ne. bur ma sagu pima ma nyigu pima gargadi ka gan. nurba yi bakwara. toh sonmo bu no sonmmo yi tono wa. Ka ma chei kun ma janwai. wu menanmuwei lamo ki. yo ba wo mo mo menanui lammo ba. Mo nyigu pima hakuri tiba, mer bu ningu rayuwa bur tiba. Ka mo kwei ya somma dai dai nei a, kar yi kuma ka ma dima ka ma nui bakwara kwei. ba dole mo wuno ba mo yeranga pima. mo yeranga don, ma nyiu pima hakuri. Toh nurumba ma ito. Toh ma nyegu fina hakuri tiba. ha bu ningu rayuwa bur tiba bu ningu rayuwa bur tiba bu ningu rayuwa bur tiba. Toh addua buri. ka yo ko ya yamba de dawu gwatin. neri yi pongumau, ti ner yika mua deruwei dawainiya chongo ma degu wo. Don tono ya a- a yin jamwa do cheu ya. ka gani mo mere to rayuwa ma tiba, ma miri tiba mamiri ma miri ma mirgu wo rayuwa. Duk lokaci pima nui yiri ya daidai. ha bu ninya to yiri in kasi. miu ya kasi no ban ningamun to. Don tono. mei in yigu bur hakuri wo yiri kikari, ya amfani. Toh sai bu- bu mo ma nyegu pima hakuri tiba bu ningu rayuwa burei nuramba yiba kwara ma ma nyegu puma ma nyigu pima hakuri tiba. bu ningu rayuwa birei. mo nyigu pima hakuri nurbamei yi bakwara mo ma nyigu pima hakuri. saboda rayuwa bure ba ninga sonmmo. A- a in janwa, toh ka ma che min mo ma janwa wa menemna we lamau wei ki? ya ner wumeneminwai lamau mo ma miringi rayuwa mo tiba mo kama kwai iri ya daidai ne. dole kawai ma nyiwi pima hakuri.